Laaʃtabo. Manda rinaa. Woo laaɟim dedaa. Təri ɟiti wo təri. Təriʃaalkə. Kaante ɟalasa. Kaataa ndame kaŋgareɲ gi kuwa. Woola maa, kimeri maan re naap. Saaa kə, kə raɟa. Nama maa tamaha akam ko, təə tar ɟenezene. Wal gəda, mambo kun tamak. Napən taara, woo, wo ɟalaska, ɟalas kə ayda. Nam yapadəla dakom kə ziɲ kam kime kilmiɲ mun nap na ne. Teeta, kə naaba wo ki ɟalas kaatoŋg murgut. Wo kə ɟalas kaa wo, kə naba urbut ilaa kundu kə naba.